خالي من الفقر طبعا، لان الفقر لو راح التلوث هيروح، لان التلوث دا نتيجه للفقر، الفقر لو راح الناس هيبقي معاها فلوس ان هي تنضف وتحاول تغير من الاساليب بتاعة الحياة اللي بتؤدي للتلوث <hesitation> فأكيد لو انا شيلت التلوث وسيبت الفقر فالناس مش هيبقي معاها فلرس والفقر هيجيب تلوث تاني.